Quioo' na nnda̱a̱ nlꞌuu na mamacꞌeendye quia na natsjom nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿ ndyumeiiⁿ ee cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na tyoonda na chawaa tsjom jooyoꞌ ñequiiꞌcheⁿ mꞌaⁿcꞌeendyeyoꞌ xeⁿ na manom cwii quiooꞌ, manom cwii tyochiꞌ na nnda̱a̱ nntꞌueyoꞌ ee cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na maxjeⁿ cwitjaa quia na natsjom majoꞌti jeꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿ calueꞌ ee cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na cwilꞌa cwenta lꞌaa nnꞌaⁿ ndoꞌ manomyoꞌ quia na natsjom cwintꞌiaayoꞌ ndoꞌ cwintyjo̱yoꞌ meiⁿnquia cwii tsꞌaⁿ oo cwii quiooꞌ na nncueeꞌ na wawaaꞌ tsꞌaⁿ mati nnda̱a̱ nntso tsꞌaⁿ ñꞌoomꞌ cachitsjom matseixmaⁿyoꞌ cwii casaa na mantyja quia natsjom majoꞌti mawjayoꞌ meiⁿnquia quiooꞌ na manom na nnda̱a̱ na nlquiiyoꞌ, nnda̱a̱ na nntꞌuiiyoꞌ. Mati jeꞌ nnda̱a̱ nntso tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cajnoomꞌ matsixua matseixuaayoꞌ quia na natsjom ndoꞌ majoꞌti malꞌueyoꞌ ljoꞌ na ya na nlcwaꞌyoꞌ nmeiⁿꞌ quiooꞌ na ñequiiꞌcheⁿ mꞌaⁿcꞌeendye quia natsjom ndoꞌ nnda̱a̱ lꞌuu na tyooꞌnda.